A mi a m'pias tantu la pizza, cualsiasi güst, pöi a m'pias tantu la pasta <hesitation> sia ën bianch che cun vari sughi, pöi a m'pias tantu la carn, i arost, i spezzatini, la sautisa, le cutlëtte